Noihki nikan sekinmixmati okseki tlamantih tlen <hesitation> tlen melahka sekinehneki para tlakuali, nikan kichiwah itech itlah ilwitl mochiwa tlen itoka, tlen sekilia mole. Inon mole sekichiwa ika ika chili yen wehweyi tlen guajillo, inon ika mochiwa kiwika tomatl, iwan kiwika okachi miak tlamantli, kiwika tlen ahwiak, kiwika comino, kiwika clavo, pimienta, kiwika okseki tlamantli tlen tzopelik, kiwika chocolate, tlen chokolatl, kiwika noihki cacahuatl, kiwika galleta, noihki sekitlalilia para welik kisa iwan iwan tlen nakatl kiposoniah iayotzin kitekiliah iwan, tos ihkon kichiwah nikan mole ihkuak onkah itlah ilwitl, o tla keman son tikonilewis, tikonchiwas ompa tikonmochiwilis. Inon techpaktia melahka casi amo san san tlen tonal onmochiwa, asta ihkuak itlah ilwitl sekonpia o ikah sekontlahpalotih tos sekonchiwilia inon, inon tlakualtzintli. Noihki axan san kanin tias tikonahsis kinemakah inon mole ya en paste, ayekmo seki pues ayekmo kichiwah, pero tla teh tikonnekis okachi welik tikonkuas pues tikonmochiwilis mokalihtik, pero tla amo otikonahxilih, pues ya tikonmokowis tikontemotin kan kinemakah mas ke amo xamo amo okachi weliktzin o amati seki xamo kimatih kichiwah tos welik, pero tlakeh tlakeh tikneki tikonmochiwilis pues inon de tehtzin okachi welik kisas. Miek tlamantli tlen salsas sekinchiwa o chilmol noihki kichiwas ika sekintektlalis tamales, inon sekinchiwa igual de salsa verde, seki sekinchiwa de salsa roja, tos moneki tlatlamantli sekichiwas salsas para tamales sekinchiwas no melahka welikeh, tla tikinneki kokokeh, iwan tlamo tikinneki kokokeh pues san yen tomatl, xik xikixka o xikinposoni iwan ya tiktisis iwan tikinchiwas tamales san ken teh mitzonpaktis. Inin tamales nikonihtos kenin mochiwa kenik sepewa de achtoh para sekichiwas tamales. Achtoh pues seki sekichipawa tlioli, senexketza, sekitlalialia tenextli, tla yayopixkin niktamal tos ya mostlapan semochia sekipayanatin, sekiwika molino, ompaseya sekonpayanatin. Ompa satepan sekipatiltia tixtli, sa sekonyehyekolihtih nochi ika tla akinmeh kinpaktia ika manteca, pues manteca kitlaliliah, seki tel mokokowah pues sekinchiwilia ika aceite. Tos nehki ika inon sekipatiltia, atl san pichintzin sekitlalilia okachi kiwika aceite sekitlalilia o manteca, san kenin techonpaktia sekoninchiwas. Iwan tla yayoyamaniak tixtli tos yasekinchiwa, iwan tla keh amo yamanki, tos amo amo amo yamankeh tamaltih kisah, san tlahtlakuawakeh, pero tla keh tixtli kualtzin yoyamaniak kualtzin osekipatiltih tos ya kualtzin tamal kisa, seki sekiwalchiwa, iwan tla tosalsa yanoyikahki, nakatk yosekitetek, tos ya tixtli sekiwaltlalia iwan sekitekilia salsita iwan se sepadazohtzin nakatl sekitlalilia, yasekimolowa, seki sekinchiwa ika ika totomochtli, iwan okseki sekilia tamalxwitl, tos tlatlamantli sekiyektlalia, iwan okseki ika paniswatl, mota keh kinia ixiwyo pero okse okse xiwitl inon, tos noihki ika sekinchiwa tamales. Tos tlatlamantli sekinyektlalia, iwan tlen tlen nimechilia okse tlamantli itoka eyohtamal, pues inon tlen kiwika awakaxiwitl, igual noihki iwan tixtli sekinelowa, etl sekiyektlalia, sekinepanohtih. Iwan para inon tamal tiketzas pues tiktlalis mo mobote, tiktlalilis, tik- seki kintlaliliah kuawmeh, keh kintlaliliah para ipan ma mochikawa tamal, iwan atl san pichintzin tlani kontekiliah, tos cuando poposoka tamal, ipan mahkokui atl, iwan sekonixtzakua seki ika xiwitl seki sekitlalilia para para kualtzin mamotzakua totonki, tos sekipachowa ika xiwitl o seki pues itlah nailo kontlaliliah, para keh kualtzin ma maiksi tamal kanah, kanah ome hora konwika inon tamal para iksis, tikonmatos tlen hora tikontlali iwan ya tlen hora tikoninkixtis tla yayoiksikeh tikonmachilis, tlakeh melahka oktixtli pues ayemo iksi, tla tepitzin keh yayotlakuawik niman momachilia ihkuak yayoiksikeh. Iwan okseki tamales tlen de tlen de elotl inon sekinmilia elotalam, inon mochiwa noihki elotl, motisi iwan ya seki seki kualtzin sekinelowa, keh tixtli mamochiwa, iwan ya sekin sekinkimilowa ika totomoxtli, inon momenki iewayotzin elotl tlen selik, amo tlen yayochikawik, inon tlen yekin ixiwyotzin okselik elotl tos ya para melahka ahwiaktzin iwan tzopelik mochiwas elotalal, inon amo moneki tlen tlen yamelahka totomoxtli omokopki owaki sino que inon moneki oktlamantli inon seliktzin, iwan okse kichiwah tlen itooka elopan, inon okse okse tlamantli keh se tamaltzintli igual kichiwah, pero inon kixkah tliko, inon son ixko tlixochtli kitliwatzah san wehkatzin kitlaliah, iwan ompa tla yotlakuawik tos kihtosneki yayoiksik, pero inon amo tikposonis, inon san ixko tlixochtli tikontlalis maontliwaki. Achtoh ixko komal iwan ompa ih- ix- ixko tlixochtli.